Tehisintellekt rehkendäs kõikõ. Rehkendäs, kuna inemine lätt magama, kuna tä heränes, kuna tä tüüle lätt, kuna tä süü, kõkkõ säänest. Ja inemine kullõs, selle et tä tiid, et tehisaro om targõmb. Inemiseq ommaki tuust sõltuvusõh. Nä piätki kullõma, midä näile üteldäs, selle et nä ei mõistaq inämb uma otsussit tetäq.